अमेरिका दुनिया के तीसरा सबसे बड़का देश हवे। आबादी म भी ए तीसर सबसे ज्यादा हवे। ए हर प्रशांत महासागर के पूर्व से अउ अटलांटिक महासागर से घिरिस है। एकर उत्तरी सीमा म कनाडा देश हवे अउ दक्षिण सीमा म मेक्सिको हवे। एकर राजधानी कॉलोम्बिया हवे।